لا مو كل السلالات طبعاً دي بنفس الطريقة، في سلالات تكون هادية وودودة مثل الألبرادورو، وفي سلالات أكتر حذراً وأكنر حتى شوية عدوانية متل الحراس والكلاب الكبيرة وكلاب الحراسة بتكون شرسة شوية يعني غير العادية.